Ny karazaña roñono misy: aomby da aosy koa da aondry eo koa roñono soza,. Da roñono raiky voalohañy da azo avy amin'ny biby fa ny raiky faharoa da vita amin'ny zavatry nambolea.